<hesitation> irô baka Hôlandy àby iô ndraiky irô iô ndraiky zen̈y ten̈a tia mihin̈a hitanarô pomidetera in̈y ataon-drô malemy aharakan-drô amin-jay legimo karà ataon'ny karôty ndraiky laiso, aviô amizay aharon-drô hena na hena omby na karàkarà zen̈y zen̈y fa mihaina edy irô.